اللون البرتقالي بالنسبه ليا يرمز للحيويه و الطاقه، هو لون دافي يخلي الواحد يحس بالنشاط و الحماس يربطني بموسم الخريق وقت تتبدل الألوان في الطبيعه و تولي الدنيا باهيا <hesitation> زادا البرتقالي يفكرني بالفاكهه كيما التشينا و التفاح لتعطيك الطاقه و الحيويه، بصفه عامه هو لون مفرح و مليء و فيه نحس أنو فيه طاقه ايجابيه.